Karazana tornavisy ndraika de misy tornavisy boribory de misy ndraika tornavisy fisafisaka tonga de fitsaka karaha pelapelaka de misy ndraiky sasany karaha misy fisfa- fatsifatsiny maro maranidranitra zegny izy am'zegny arakaraka ny ampesegna agnazy mifagnaraka aminy visy zay poahagna agnatiny akao mifagnaraka amin'ny zay afaka misafidy zany hoe le boribory ny ampesegna sa le lavalava sa le fisafisaka.